Hé ñoño da'a inka <hesitation> ni kixa'a té, televición ñoo té iempo ni ya'á no ya'á tendá dachenti uno ná, kinono noticiá na kinono hon ndida ni tú hon información xandá, ndede ña gobierno no xainó koyó xa ihó nrida nitu xaya'á inka, inka ñoo inka inka <hesitation> ciudad, inka inka ti nrida ni tú ñoo dán, da da kinunu noticia naxu ya'á daya'á no ñoté xun daxhin tiuno televición.